Ʒdau ma ɗarak sənkafan, sənkafau əmdau urguɗega cianu wan? na beben emdal alhah darak urgudara kwaya sai əmdau alhak derek ema əmdau batu, emdan benagatu nanawan, sənkafau ya adatkirino emdam bagaci yim bebe yan gani maka tinan bee canduwa deri jay zaman tuna emdo gafke zadaga didba emdo gafke zaga du yuptika emdum duwo sinkafari kak dadban kwaya to yimam bebe gi saviyu rauna yanayi ga saviyi tinan ya makak tinan ardawa tinan tulo ardawa bana giju gango gakti ayaso kwaya aca jlamutkwan giju gi maki tinan ardawa yauman nu saviyu na gangabi emdam da jludigi siran na rau atu za emyek duwa ye daci ga tumbile ga maki yinjimuk amin yi ga tumbula amin na gugubu rewunna geki ga kalmi ga dalmi gu dalmi rawuna dukka na duwan emdan kalmu rewuda kalma da kalma da hahaptu abdan amin dan da dalalmuna agi duwo sadana agayye agaya ai duwan yayaptak sadankwaya gami sadanyi sadanyi batadba yauma yima bebe gija na daci aah ya guba tinau giba ejimina ga haptina agubegitinau. Agubak tinau emdau gubu yauman atu duwoni rem so bebe gi dalmu yaron adga adga a karbabunari a dalma re du kata re gataba re ergadi ennom dukaci gavada davayya gaganak gunak aminu emdan peci amin yauman amin amduno mitta ane remun a jluwi a kunare gade gade har ema bebe emdannucu aemdo da karmi or emdo darjlu du sinkafau to ei duwa giban enno kwaya ya jlumi gijlamino yauma daci wujirimso sadani bata na yanayi gadbi gu gubu rewu dalmutkwa davayya yanayi duk emdan ai duwan duk engwai se gadbi deng emdan huwayee agi deng emdan gwayye batadba ayy amdana gay humanye ya makayik amatinna gane dadbigi matbatumduno ja adbigi sinkafam sunona yadbari deng amin gidbaci yauman acakiti kuma somma biya yabzan amin da kadecim tinau ardawa kwaya amin ewan sirin kwan yaye asitkiri na duwan amu ji edha noekziy edhano koro gagzi kaskunici enno ya kurvari enno ya kurvarien no en bebe naci bata na ga maki abu galwan ga yiptikici ekunau ga yiptikici abu garwaon yauman emam suno daci koro yau kora akrabu da sakiri auna ahina auna hina daci acanayi dak tak kumi duyin adanaci takemu diyik adan koro ya makayi ci abu garwan bam ka yiptikicin co ka ado abu garwo nabee ya maka kang ga nasarau yee ga make takik ga nasara gi dana ga yiptakici. Gi yiptikeci aci aci kwaya madga aci aci duku duwani ke peci abu garwoni aciknaga garutta niya acavira gurutta eman bebe aciknu gurutta yauman aci a jlami ajlumi yauman, daci ma bebe aci takemi deyik ada aci da dan yauman daci ai duwain yala yee gali li yiwatu manko dituwatu ai de yalak ditamcinaye ga mase kamen cuno bebe emda page duwuna gamase witan pada pada na ga kubuda adatkeri ditan mukka bata dafkim yauman daci da kati ko ya reron ya kema yariro ben elwiyu se gade gujla za kiji ren kwaya ai ditan afga, amma gu kubu adat kera lipsikka yauman daci daren ma dutan ma dane gaku nabe daci ai gajlawanno yamnadu yamnadu to ema beabe aci mutgwayi yauman daci aci nawa duwan yakta daci gikak yakta nawayauman yabza biraci amin gama edhau da hudawi dihau hamtu yauman aci ye aminnu duno atkwatkura aci setkwatkeri daci aca kiti galaga, amma aci kato amzamu koro aci nawa dukka ee gade na duwanin ga make wudin ertlari emdan dane dartlaci emdan dartla sinkafan cuno arjla a tipsa artla a tipsa a wunirtlu kuma sabu na awu sanana koro na make ai man ya makek tumtuman atu manko duman bebe dikda gagare tumtinan gima taguran kitltina gani ga pume dau. Ai duwo dulip agayyee ga masai duromin amma da pumagaci zama ma dadek durom amma durom baden encaga pumak duromnen gada kajlawara gawa, gumaka dumin tumtuman gitltuna agi zip zip ya ziptana emdun a suwun ezgo, amma emdi cattan bata dadgum amma duromau gitltu duromen kwaya yalema kwira gawa adan ye emdan esgo emsi emdi kada a wana to yazipta yazipta yaziptayauman ga baburci du riro gi ziptici yauman daci dukka gan gane ga tlarwi ga paci bufu gandara eemaduwa to aci ji maduwa yauman gitkiri pumau dikkana kiji da maduwa emda ji maduwa yauman aderi amati a kufari emdan kufaci yauman aci amin tla rumman da kufaci dadeci da runaci partaciyauman aci sa kasamun na koro emdan dan amat atu duwo amat ai fuwana ai duwan emdan dunawa amatin kuma amaduwi da gayaci deng awuken da baburiyaci kwatta da cakudaci to a duwanin ga baba cakudawatin amat enjimin duwan a gawun kwaya daci gandu dandari ee enjinna, dan dan da cakudigi ye ci cakudici yauman emdan jana adari tapaci ee kunak kuma tubana emyak tuba emdan da jlawi a durerak bebe varom bembe tlakwakwaran nakuna emda na da japa jappa a duduwa emdana da den tlakwaru na acim dan ada ada emda bacatic tlkwaran duka emda daktu na aca kutu damat kiri yau.